Oire aue kareiava vokareoita votoukare rasito. Okarea iava siposipopavoi. Vokareo okarea vokiaro raga vusipaiveira. Iriavua isiike, iria vokiaro raga vusipaeveira-eiraita isiike ari auero rutua evara oara vuripievere, vosa kosiovirovere vokiaro. Gurukoara uvuparivere oara purapaevere eira isiike vosia vusievere vokiaro. Oire iriavua aatu, aatu a iriavu iria vusipaeve-ira vokiaro raga. Eari evo gurukoita purapaivere voari kue aiopaoro, osa vavoisio toupaevere viaraia upea kue aiopaoro toupaevere, uva vuri guruko-rutua ita eva oa purapaeveire iera aatu viapau oisio gare gurukoa, iriavu urioi pituevoi, voreoi iriavu, oisiraga, vosa avipapere, eari evoeita oraeara-iare kareavere. Vosa vokipakou rutu vokare situeri osa voari va vusipaivere, voari va vorepa vere uupea kueiava o eake vavarao kue. Eari evoa evoea karepavere avitoava voarire oraeara. Oire iravu iare viruviei auo, m-iriavu ia tarai pataveira kokiova iriavu riro kaekae kapiuva; auo kopikao. Iriavua eira iria vavoisio viaraia gaupaeve-ira ita. Uva rirova eira kokiova iria vokiaro gaupaoro viripaeveira vairei kopakopa paoro kokorurirei. Evoataporo uuko gaero uva viripaeveira vaiterei togatogapaoro kavoritoarei. Uva eira tapo vusipaeveira gaupaoro uva vearopievavia oira eira. Aue kaepavaita eira, ari iravu reraita uvupataveira iraita gaupareveira. Iraita gaupaoro viripareveira, uva kukuepa-toarutua era. Viapau oisio kapeattoa ita era, ari vavoisiota ita igei vo varataro m-uva iravua era. Ari iriavuita rokoroko iria vokiaro vusi paeveira, taraipatai osia aviaviarare vusi paeveira. Vosa vusievere eari eiraita pigioro votokara putevere. Vosa oira kekerivere osa voari ora putepie pao o aviaviare vusievere. Uva vosa viapau vusievere ra virivariovereita eira rokoroko oiraia taraipataveira eira iria vusipaeveira. O vutarovu ari eira kokotoaro takievere votokara o oira rutu pigievere, ari opesiaro-aita eva. Oire iriavua uuova iria vokiaro raga vusipaeveira ora rirokarerutu. Okarea vokiaro vusipaiveira, iriavua u-ova iria vusipaeveira, vosa sisirosia avauvere ra oira kekerivere osa vokapaevere, iriavua kavoriva iria vokiaroita vusipaeveira, vosa voavauita uuko gae sirova ra evoa vaiterei vureipari kavoritoarei vosa vokiaro avauvere sisirosia. Uva evokare okarea kekerivere varuere kare osia vusivusivere.